Ley last thing I can remember me eating it was rice I eat butterball soup sweet bitterball soup it was prepare with with delay and ley rice ley rice was not la too hard it was not too soft it was okay with la soup. Slice ley bitterball boil ley beat ley put ley in ley pot put oil on ley and then put ley vi- vita all ley other things neh ley fi- ley delay fee la ley last food from from yesterday tell now I can remember me eating.